Tëtäguasu suizape jae reta oyomboete jopokuae <hesitation> mboronboete jei supe vae jaeko tamaraeme gruesi kua ndaye jae oesa yave kia reta jokope oyonbuati ape yave jaema ojo oipopi tata jare ijinbivi oyemboi jare mbaeti ima oyemboi jovai jaeramiñovi jaereta oime guinoi yemongoi <hesitation> peguara tirolesa peguara jae yepe mopeti <hesitation> festival suizo jokope okata reta tiroleza jaema kuae jae reta jeko jaeko iyipi reta oeya supe vae oyapo reta kuae mboapi ara ñavo oimevi guinoi reta arete guasu basilea jei supe reta va kuae jae oyapo reta irundi kuetama ou oiko yave jaema oyapo reta araatupe jaema barabiki pe jare bi opa oyapo araapoape jayave arapoape ma oi reta yave supegua reta jaeko mopeti <hesitation> yaeta supe taninbu, kuakua reta jae.